Сабийр ныбжьэгъухэм езауэмэ, пщӏэныр щӏызэзэуам и щхьэусыгъуэра зэлъытар. Къуаншагъэ ищӏау, абы зауэ къыхэчӏауэ щтымэ, и къуаншагъэ къыгурыбгъэӏуэн хуей, зэрыкъуаншэр къебгъэщӏэн хуей. Захуэу мыкъуаншэу зэуэн хуей хъуауэ щытмэ, абы щыгъуэм де зыри жепӏынуӏым. Ущызэуэни къохъу, сабий дыщы- щыцӏыкӏум дей цӏыхухьэр зозауэ школхьэм щыкӏуэм дей зозауэ. Щхьэусыгъуэ ӏэджи щыӏэщ ущӏызэзэуэн. Аращи, къуаншэм, зэрыкъуаншэр къыгурыбгъэӏуэну, мыкъуаншэмэ, зыри жепӏынуӏым.

Уи сабиигъуэм бгъэзэжчӏэ, абы мыхьэнэшхуэ къичӏӏым, къичӏу сэ къысщыхъуӏым. Нобэ уиӏэ щӏэныгъэмрэ акъылымрэ уиӏэу бгъэзэжмэ, уи къэкӏуэну гъащӏэр нэхъыфӏ зэрыпщӏынур къыбгурыӏуэурэ укъэкӏуэнщ, ауэ уи сабиигъуэм уиӏа акъыл щӏэныгъэм фӏэчӏа уимыӏэу, аргуэру къытебгъэзэжу ар къэбгъэщӏэжчӏэ мыхьэнэшхуэ къичӏӏым. Нобэ узэрыщыт зэманыра псом нэ нэхъыфӏыр. абы- Ар нэхъыфӏу къызэрыбгъэсэбэпын, уи гъащӏэр нэхъыфӏ зэрыпщӏын, абы уелэжьын хуейуэ ара. Уэ укъэзыухъуреихьхьэр, укъэзыухъуреихь гъащӏэр нэхъыфӏ зэрыпщӏыным уелэжьын хуейуэ ара.

Сэ шхыныгъуэ сызэмыса сшхыну си жагъуэ, схуэмышхынри куэдым уей. Сызэса сызэрыцӏыкӏу лъандэрэ сшха шхыныр сошх. Нэгъуэщӏым я шхын, нэгъуэщӏ лъэпкъхьэм я шхын сшхын си жагъуэ ӏейщ. Модэ а Азие, Къуэчӏыпӏэ лъэныкъуэмчӏэ яшххьэр схуэшхынуӏым. Китай, Индие жыхуэпӏэм, абы яшхым сшхуэшхӏым, сшхащырэти жысӏэӏым ичӏи, <hesitation> сехъуэпсаӏым ичӏи сехъуэпсэнуӏым. Аращи, Кавказ шхын, Кавказым ди шхыныгъуэ дызэсахьэра сэ сшхыр.

Уи ныбжьэгъумрэ уэрэ узэщыхьам, япэ лъэбакъуэ пчыфынущ уэ уи щыуагъэ хэлъым. Уэ уи къуаншагъэ хэлъым, япэ лъэбакъуэ пчыуэ уекӏужыфыну, ауэдэ лӏыгъэ пхэлъын хуей. Ауэ псом нэ нэхъыфӏыр узэщымыхьэнра. Узэщымыӏеиным яужь итын хуей. Узыщыӏея иужьчӏэ узэкӏужыныр гугъущ. Абы ӏуэхур номыгъэсым нэхъыфӏщ.

Уезэша иужьчӏэ къару къозытыныр зыгъэпсэхуныра. Уигу ирихь гуэр пшхын, зыбгъэпсэхун е уезыгъэша ӏуэхур хыфӏыбодзэри нэгъуэщӏ ӏуэху иужь уохьэ. Нэгъуэщӏ ӏуэху и ӏуэху щызепхуэм дей узэрезэшари пщогъупщэж. Е зыбгъэпсэхунура, е ӏуэху къеп- къепхьэжьар зэпхъуэчӏын хуейуэра. Нэгъуэщӏым зыми къару къуитынуӏым.

Псы ежэххэр къабзэу щытын щхьа епщӏэнур жыпӏэну гугъуӏым. Къабзэу щыбгъэтын хуейуэра. И гъунэгъуу ар фӏей зыщӏын щыпщӏын хуейкъым, псыр фӏей зыщӏын хэпкӏутэн хуейӏым, хэпчӏэн хуейӏым, псым зэран хуэхъун, ар зыуфӏеин зыри бгъэкӏуэн хуэмейуэ ара. Нэгъуэщӏ хэчӏыпӏэ абы зыри иӏэкъымэ. Нэгъуэщӏ ӏуэхууи абы убгъэдыхьэфынукъым. Фӏей умыщӏын хуейуэра псыежэхыр. Фӏей умыщӏмэ, къабзэу щытыну.

Цӏыхум и теплъэми и хьэлми гулъытэ хузощӏ. Цӏыхум и хьэлыр уигу ирихьу, езым и теплъэчӏэ уигу иримыхьмэ, уигу бгъэдыхьэнуӏым. И теплъэчӏэ уигу ирихьу, и хьэлыр уигу иримыхьу щытми, абыи уигу бгъэдыхьэнуӏым. Тӏури уигу ирихьыу щытын хуей. И теплъэри дахэу, и хьэлри хьэлыфӏ хэлъу щытмэ, ара нэхъыфӏыр. Иджы ауэдэ цӏыхухьэр нэхъ уигу ирохь, дауи.